அடுப்பு பெட்டி முழுவதும் வெப்பத்தை பரப்புவதற்கு அடுப்புகள் எரிவாயு அல்லது மின்சாரத்தைப் பயன்படுத்துகின்றன. ரேக் இடம் மற்றும் அடுப்பு அமைப்புகளைப் பொறுத்து, அடுப்பில் மிருதுவான பேஸ்ட்ரிகள், திறந்த முக சாண்ட்விச்களுக்கான சீஸ் உருகுதல் மற்றும் நேரடி வெப்பத்தில் இறைச்சி மற்றும் மீன்களை பிரவுனிங் அல்லது வறுத்தல் போன்ற சமையல் பணிகளைச் செய்ய முடியும்.